Waye woo gail uo gail digitam jilikachi uo gaila ademri diyo kukon diyo kon dis kon jilikachi dis aila dafi kon jilikachi dis weakunane irki gai fogsing gon jilikachi tar لون gaili mniga نضال ka igina udugo ademri irki hime sokaka kagikuni takunane لون.